viime kerralla kun olin täällä niin jäätiin siihen joulun viettoon että mitenkäs joulupäivänä niin jokos sitä käytiin kylässä silloin
no ei paljon käyty jouluna kylässä muuta kuin muuta kuin pidettiin muuta juhlaa vain ja syötiin ja pysyttiin kotona mutta sitten tapaninpäivänä kyllä mentiin jo ja kuljettiin huveissakin kun oli jouluhuveja niin - iltahuveja semmoisia ja leikkejä niin niin ja siellä käytiin tapaninpäivänä joo ja noin niin kuin illalla vasta ei sitä päivällä oikein käyty mutta illalla vasta ne oli ne leikit semmoiset - piirileikit ja kaikki semmoiset niin niitä pidettiin juu ja ja kotona sitten ja kun oli olkia permannolla ja tuotiin niitä jouluksi niin siellä - huilattiin sitten ja maattiin aamulla myöhemmin sitten kun leikeistä tultiin niin siellä maattiin ja huilattiin sitten ja kun ei ollut kiire kun oli niin monta pyhää silloin jouluna ne välipäivätkin pidettiin - pyhänä joo kun nyt kerittäisiin pian
kuinkas monta pyhää sitä oikein pidettiin
siinä nyt kolme neljä semmoisia välipäiviä pidettiin niin ei mihinkään isompiin töihin ruvettu silloin muuta jotakin elukoiden askareita täytyi tehdä niin kuin naiset ja semmoiset niin ne täytyi pitää ne taloudenhoitoa
no mihinkäs aikaan sitä ne sitten ne oikein ne pyhät mitkä silloin jouluna alkoi niin koska ne loppui
loppiaisena oli loppiaispäivä niin ne oli viimeiset joulupäivät
ja sitten alkoi
sitten alkoi sarvileivät ja ja ja työviikot tai mikä arkiviikoiksi niitä sanotaan niin ja silloin -- se alkoi sitten eteenpäin vain mentiin ja töitä tehtiin niin kuin siihen aikaan kun tehtiin pitkiä päiviä ja ja kovasti töitä oli tinkityötkin vielä että lujat tingit oli päällä että päivä no ei se ollut oikein pakollinen se tinki mutta kun päivä oli pitkä niin paljon siinä kerkesi niin sitten otettiin tingit että päästiin vissiin kai hiukka jo illalla aikaisemmin kotiin lähtemään niin kuin taksvärkistäkin kun minäkin tein taksvärkkiä kaksi ja puoli päivää viikossa minä tein taksvärkkiä taloon niin kun oli pieni torppa minulla tuossa mm
no puhdetöitä tehtiin sitten ehtoisin
juu sitä oli kaikilla talon rengeilläkin puhdetyötä annettiin vaikka ei muuta niin täytyi kirvestään hioa - noin niin puhteella teräväksi jos niin että ei osannut muuta tehdä mutta jos oli semmoisia miehiä jotka tekivät töitä niin osasivat niin ne teki rekiä ja kiersivät vaulovitsoja kun siihen aikaan käytettiin vitsavauloja ei ollut rautaa yhtään missään kun ei ollut työreessä niin ei ollut yhtään naulaakaan ne oli kaikki puunauloilla tehtyjä silloin ja korit ja kaikki semmoiset millä ajettiin multaa ja sontaa juu
mitenkäs kuulkaa semmoinen reki oikein tehdään ja minkälaisia osia siinä on
no siinä on pakot ja siinä on kavustat ja jalakset ja sillä lailla se tehdään kun on väärät puut niin siihen tehdään pakot päällä ja sitten pohja siihen ja ja sillä lailla pohja ja sitten pannaan semmoiset irtavalliset irtavalliset pakot vielä vitsalenkeillä kiinni että se pohja pysyy siinä pakon päällä se pannaan pakot yhteen vitsalenkeillä kiinni pantiin ennen ja vaulo sitten vitsasta tehtiin ja samoiten oli kakkuloissa vaulot mistä härkä tai hevonen veti niin siinä oli vaulo ja sitten kun se valjastettiin niin pantiin valjaat selkään ja - lenkkejä täytyi sinne panna sitten silan kaareen sinne tontariin pantiin kiinni sinne roikkumaan jos meni vaulo poikki tiellä niin sitten saatiin tehdä uusi vaulo siitä vitsalenkistä että ei jäänyt tiellä sinne juu ja puhdetöitä tehtiin ja niin kuin minun isänikin silloin teki paljon saaveja ja astioita tuommottoon aina kun taksvärkin väli se teki minun edelläni taksvärkkiä samassa torpassa niin jotakin jo neljäkymmentä vuotta se oli niin jo vanha mies silloin sitten jo kun se kuoli niin että se oli siinä jotakin neljäkymmentä vuotta torpparina ja minä rupesin isän perään sitten taas siihen ja isä nousi aikaisin ylös se meni illalla aikaisin maata mutta kyllä se nousi aikaisin ylös sitten että siellä kahden aikaan viimeistään se nousi ylös yöllä ja rupesi tekemään saavia ja se teki yhden saavin ennen kun se lähti taksvärkkiinkin että se oli valmis silloin kun hän taksvärkkiin lähti niin sitten oli yksi saavi tehtynä se teki niin paljon puhdetyötä ja me lapset kun maattiin niin se löi astialaudan kanssa sitten sängyn päähänkin sanoi että lapset ylös lukemaan sanoi lastuja oli permannolla niin niitä pantiin korsteeniin palamaan ja että oli hyvä näköala ja siinä luettiin sen valkean paisteella välillä kirjan plarit vääristyi kun ne kuumeni siinä kun tahtoi uni tulla ja torkkua vielä kun niin aikaisin täytyi lukemaan ruveta se oli raskasta lukemista ei ollut kouluja siihen aikaan ja lukemaan täytyi oppia ja hyvä lukija minusta tulikin kun minä olin sitten lukusille ja siellä papit koettelivat niin minä sain sieltä semmoisia pieniä kirjalappusia sitten aina palkinnoksi melkein joka vuosi kehuivat että se poika on hyvä lukemaan
no noita tikkuja tehtiin silloin puhdetöinä
joo silloin tehtiin niin ja kun tehtiin vielä katiskoja ja semmoisia niin niitä tehtiin semmoisia saleja ne oli ja puhdetöitä järveen kun ne laskettiin semmoiset - puusaleiden kanssa ja vitsojen kanssa kiinni missä sitä sanottiin katiskaksi mikä meni kalat itsellään sinne oli semmoinen kuja mistä ne menivät sinne juu ja niitä tehtiin puhdetyönä noin niin kuin talon rengit eihän me siellä torpassa lapset mitään puhdetöitä tehty - muuta kuin vain luettiin mutta talon rengit täytyi tehdä ja hanskojaan paikata ja semmoisia kyllähän sitä oli aina tehtävää kun oli tekijää vain ja oli niitä tekijöitä silloin paljon
kerrotaanpas tarkempaa että miten semmoinen katiska niistä saleista tehtiin
no se pantiin pystyyn järven pohjalle - likistettiin se katiska sitten tai kaikki saleet ja se se oli tehty valmiiksi jo kotona permannolla sidottu vitsat että käännetään vitsa aina yhden kerran ja sinne ristikkoisiin sitten pantiin niin kuin niin en minä sitä nyt oikein osannut semmottoon että se käännettiin kun oli kaksi vitsaa ja ne käännettiin aina ja sinne väliin pantiin ja niitä oli kolmessa varvissa vitsoja kummassakin päässä ja sitten keskipaikalla että ne pysyi tyrnävänä että ei tullut isoja rakoja muuten sieltä olisi tullut hauet ja kalat pois mutta kun ne oli tiuhat ja sitten se oli pitkä semmoinen aita oikein sitten niin kuin se oli saleesta tehty ja vitsoilla nivottu niin sitten se käärittiin semmoiseen ympyräkasaan ja vietiin järvelle sitten ne laskettiin silloin keväällä kun oli heikko jää niin hakattiin jäähän läpi ja ne oli hyvät painaa silloin sinne sinne järven pohjaan niin että ne pysyi paikoillaan ei ne tarvinnut olla sitten niin pitkiä kun oli matala järvi mutta sen jälkeen kuinka syvä järvi oli niin sen jälkeen täytyi saleet olla pitkiä ja se katiska no se painettiin sitten että siinä oli semmoinen niin kuin tarha ensin mihin kalat menivät ja siinä oli semmoinen pienempi rako sitten kun menivät sinne pesään kun ei ne osanneetkaan tulla sieltä takaisin sitten semmoisesta ahtaasta raosta kun ne halusi tulla pois sieltä ja ne tuppasi sitten ulos sieltä katiskasta ja menivätkin sinne takamaiseen koppiin sitten ja siellä ne pysyivät sitten kun mentiin niin oli haavi sitten kun mentiin kattomaan sinne katiskoja niin haavin kanssa koeteltiin siellä pesässä sitten niin siellä oli kaloja niin ne jäi siihen haaviin kun pistettiin niin kuin kauhan kanssa - sieltä vain
no ei niitä talveksi sitten pois nostettu
ei ne sai olla siellä suven talven kanssa ja niillä kalastettiin talvella ne meni kalat sinne talvellakin jään alle ja mutta kun se sulaksi hakattiin sitten ne katiskat ne pesät mistä ne otettiin ylös niin ne täytyi sulana pitää usein kun käytiin melkein joka toinen päivä katsomassa niitä niin ei se kerinnyt jäätymäänkään niin paljoa sitten niin se oli sulana ja jos oli vähän jäätynyt niin täytyi lyödä rikki sitten oli tuura mukana että sai jään rikki juu
no ei sitä peitelty millään että
ei ei tarvinnut peitellä ne saleet saleet olivat sitten niin pitkiä vain että jään jään kanssa tasan että ei ne ollut sen pidempiä olihan ne nyt vähän ylipuolella jään sitten niin että että ei ne jään alla olleet ja niitä oli sitten tuossa meidän talon järvessäkin niin kolme katiskaa semmoista ja se piti kaloissa kaloissa aina sai tuoretta kalaa kalaa niistä suven talven kanssa ja se oli niin vaivaton kun semmoisen teki niin ei sitä tarvinnut muuta kuin meni ja koki sieltä taas niin sieltä sai kaloja
no pysyikö siellä pienet kalat
juu kyllä siellä - koko lailla pienetkin pysyi tuommoiset melkein kymmenen sentin ja viidentoista sentin mittaiset särjet ja ahvenet ja sitten paremmin sinne meni hauet perässä vielä sitten niitä niin kuin havikoitsemaan kiinni mutta kun ne sinne ahdinkoon meni niin ei ne siellä toinen toiselleen suinkaan pahaa tehneet että ne olisi niitä syöneet sain minäkin kerta niin neljän kilon painoisen katiskasta vaikka ei se ollut minun oma mutta minä menin katsomaan talon katiskoja kerta taas isäntä pani minun sinne niitä katsomaan kun minä taksvärkissä olin niin niin sieltä tuli semmoinen neljän kilon painoinen hauki ja yksi iso särki oli nämä ei oli kaksi vain ei ollut muuta siellä silloin särki oli ja oikein koko iso
missäs järvessä täällä kalastettiin
Tuohilammessa tuossa kun on tuo järvi tuossa kyllähän ne siinä on kaksikin järveä Otalammen aseman toisella puolella on toinen järvi missä kalastavat taas sen kulmaiset niin kuin siellä Härkälän kulmalta ja sieltä siellä on monen talon osaa siellä Otalammen järvessä mutta tämä on yksityisen järvi tämä ei tässä ole kenenkään muiden osaa kuin talon mutta kyllä se siellä kalastettu ollaan niin kuin ongella ja semmoisessa käyty on
no milläs muilla vehkeillä sitä ennen pyydettiin kuin tuolla katiskalla
verkoilla ja rysillä ja merroilla oli vitsamertojakin niitä laitettiin ja pajunvitsoista semmoisista suorista pitkistä vitsoista niin niistä sidottiin ja semmoisia vitsamertoja niihin meni keväällä kudun aikaan silloin kun kala kuti niin sen kudun aikaan meni ja ruutokala meni oikein niitä meni silloin kudun aikaan niin niitä meni oikein paljon niin --
jaa mitkä
semmoiset ruutokalat kun sanotaan ruutanoiksi ne on - vähän semmoisia että ei ne ole muuta kuin semmoisia paistinkaloja että ei niistä oikein hyvä soppa tule ne on niin väkeviä kaloja ne on niin kuin särjetkin saman näköisiä mutta ne on vähän on niillä eroa kertakin minulla oli oli rysä siellä järvessä oli semmoinen kun oli kaksipäinen rysä että oli aita keskellä ja rysä kummassakin päässä ja minun oli mennyt toinen rysäni ihan niin täynnä kun sinne mahtui että minulla oli semmoinen iso kolmen kapan perunakessu niin se tuli harjapäinä - sieltä rysästä niin särkiä ja ahvenia niitä oli mennyt se oli kudun aika silloin juu ei mutta niitä ruutanoita piti sanomaankin eikä särkiä juu
mihinkäs aikaan ne eri kalat oikein kutee
ruuto kutee silloin kun ruis - tai ruis tulee tähkäpäällä ja sitten kun se kukkii niin sitten se kutee toistaan ja kaksi kertaa niin siinä suvessa se kutee kutee ja silloin niitä saa ja tässä on paljon kun tämä on semmoinen matala mutajärvi mutapohjainen järvi niin tässä on niitä ruutanoita paljon
mihinkäs aikaan tuo hauki kutee
se on keväällä silloin jään jäänlähdön aikaan ja välistä kun on myöhäinen kevät niin sitten se kutee jään allakin jo juu silloin se kutee hauki
minkälaisissa paikoissa
se kutee nyt en minä tiedä kyllä mar - enempi rannoissa ja semmoisissa matalikoissa kutee kun täälläkin on semmoiset ruohoiset järven rannat niin siellä ruohikoissa se kutee ja kyllä sitä kutua näkee oikein välskällä keskelläkin järveä niin se kutee sinne pitkin järveä sitä sitä siementä semmoista kalan siementä kun tulee se kutu
no mitenkäs tuo lahna
minä en tiedä lahna kun ei ole täällä järvissä lahnoja ollenkaan ei ole ei ole kumpaisessakaan järvessä täällä noissa
onkos täällä sitten järvissä järvissä semmoisia eläviä joilla olisi semmoiset sakset ja
jaa noita rapuja vai niitä on hyvin vähän rapuja kyllä täällä on vähän mutta niitä on niin vähän ei niitä pyydystetty juuri ole täällä totta ei ne kanssa suinkaan kesy niin paljoa täällä kun kun ei niitä pyydystetä eikä niitä sentään sitten oikein paljon tullut ole silloin kun alkaa tuo sorsien ammuntalupa niin silloin ne pakkaa tänne metsäjärviin niin ja pieniin järviin niin kuin piiloon tuolta isommilta liikepaikoilta missä isot järvet on niin ne tulee tänne ja niitä on täällä paljon että on oikein ihan mustanaan järven pinta välillä sorsista ja sitten ne lentää sieltä illalla pimeän tullen niin lentävät peltoihin syömään noin viljapeltoisiin sorsat ja ne on siellä sitten että ihan pimeään asti ja sitten ne lentää ja pitävät semmoista prätinää vielä ilmassa kun ne menee kun niitä menee suuria laumoja missä on kumminkin yksi sata kappaletta aina roikassa kun ne menevät minä olen koettanut ampua sillä viisiin niitä kun kun ne lentää ylitse siinä missä minä asun niin on pyssy minulla ollut ja olen haulikolla ampunut mutta ei minulle ole sattunut koskaan saamaan niistä jos ne on sitten niin korkealla ollut että ei haulit ole ottaneet tai muuta mutta ei kertaakaan että olisin saanut ja minä olen monta kutia ampunut niitä
no ennen pyydettiin muitakin lintuja kuin noita sorsia
juu metsälintuja minä olinkin kova niitä halukas pyydystämään ja ampumaan pyssyllä pyhäkaudet niin kuljin metsissä ja sainkin lintuja siihen aikaan oli kun minä olin nuori niin - silloin oli lintuja paljon kun oli elukoitakin metsässä ja tekivät semmoisia polkuja metsään niin ne juoksi pitkin polkua oikein iso roikka lintuja koko pesäkunta niin ne meni peräisin ja kun siihen ampui niin siitä sai useammankin yhdellä mällillä ja sitten samoiten niitä pyydystettiin teeriä taas syksyisiltänsä kun ne tuli kuville niin kaurapeltoihin missä oli laposia kauralaposia niin ne kävi siellä laposten päällä syömässä ja kun minä laitoin kuvan sinne kauralaposen päällä sitten niin ja menin itse pensaaseen piiloon niin niitä tuli siihen sitten oikein iso lauma kerta sitten likitse minua ja minä olen siellä pensaassa ja pyssy oli maassa ja ne tuli niin liki että siinä ei voinut liikuttaa itseään juuri yhtään ne oli kaulat pitkänä ja ne huomasi minua vissiin vähän niin ne oli niin lähdössä siitä pois mutta kun minä hivutin ja laskin noin poskeni siihen piipun pyssyn piipun päällä ja sain sitä kuljetettua niin paljon että - puoliväliin asti niin siitä minä kyttäsin sitten noin ja tähtäsin siihen teerilaumaan ja ammuin siitä ja kolme teeriä jäi siihen ja neljäs lähti lentämään siitä tai niitä lähti paljon lentämään mutta yksi lensi vähän matkaa se putosi vielä alas mutta sitten minä ammuin toisen kudin sitä sinne pellolle niin se jäi sinne että minä sain neljä teeriä siinä sitten yhdellä - aamuna siinä ja sitten minun loukkaantui se poskeni se löin että nokasta tuli verta kun se täräytti siinä kun minä ammuin niin mälli kävi niin se tärähti siinä että nokasta veri tuli ja metsäksiä minä ammuin paljon sitten syksyisiltänsä koiran kanssa koira kun haki ja kun se oli maassa ja se lensi siitä puun oksalle sitten niin siinä oli hyvä ampua taas ei se lentänyt pitkälle muuta kuin maasta puuhun niin se rupesi kotkottamaan siinä niin kuin naarasmetso niin se piti semmoista kotinaa että oikein kyllä minä ampunut olen paljon ja jäniksiä kun minulla oli hyvä jäniskoira sitten oikein rotukoira ja se oli niin hyvä paikkakunnalla että ei ollut semmoisia muita kuin ja siellä oli aina kun minä pyhäaamuna menin niin tuli metsään aina miehiä ja kun ne tiesi että minä kuljin aina metsässä niin ne oli siellä ja vahdissa kun koira ajoi niin ne ampui monta - monta jänistä minun koirani edeltä sieltä sitten kun sattuivat olemaan siinä kun jänis tuli ja kyllä minä ammuin ja kun minä ammuin - yhdeksänkymmentä niin yhtenä syksynä jäniksiä kun oli se koira niin hyvä ajamaan että se ajoi vaikka vaikka koko vuorokauden yhtä jänistä jos ei sitä saanut ammuttua niin se ajoi niin kauan kun se väsyi oikein mutta sitten ne rupesivat vähän niin kuin minua vihaamaan siitä kun minä ammuin kaikki jänikset paikkakunnalta loppui jänikset että toisella vuotta minä en saanut sitten enää kuin neljäänkymmeneen ne väheni sillä lailla kun niitä tuli niin paljon ammuttua ja niitä oli aina melkein kun koira vain vähänkin juoksi niin pensaasta se lähti lentämään sieltä tai ei se lentänyt mutta kovaa - lähti menemään sieltä tuli välillä että tuli melkein niin kuin sylyyn että se tuli jalkoihin ihan että kun minä ammuin niin se jäi henkiin vähän niin yhden kerran niin se meni että se meni minun jalkojen välistä ja semmoista polkua myöden ja minä likistin noin jalat yhteen äkkiä kun se oli jo minun jalkojen välissä niin se jäi siihen ja siinä minä löin sitä päähän vielä että se kuoli sitten tykkänään oli semmoinenkin tapaus käynyt
kyllä niitä lintuja oli silloin enemmän kuin nykyään
oli niin eihän nyt ole kuin vähän jossakin paikassa nyt en minä ole enää metsässä kulkenutkaan vanhana niin ei sitä enää olekaan lintua kun jossakin paikoissa se on hyvin harvoin kun kuulee keväällä noin teeren kuherruksen
mitenkäs se teeri oikein kuhertaa
se pitää semmoista ääntä kotkotusta ja sitten se suhisee ja loiskii oikein maassa kun se kuhertaa se on semmoinen niin kuin joku soitimisen aika silloin teerellä kun se kuhertaa niin se loiskii jos on vielä keväällä lunta maassa joku plätti semmoinen niin se lumiplätin päällä se menee ja siinä se kävelee edestakaisin ja ja puhaltaa ja kuhertelee siinä se suhisee niin että oikein siinä välillä ja taas kuhertaa ja sitä se tekee pitkät ajatkin jos ei se pelkää mitään kanat ovat silloin eri sakissa ei ne ole muuta kukot vain ja ne tappelee vielä kovasti oikein silloin silloin kun on semmoinen kuherrusaika niillä ja soitimisen aika
mitenkäs metsäkset silloin soitimisen aikana
no se pelaa taas se vähän toisenlaisella tavalla se knäppäilee sillä viisiin ja harvempaan ensin ja sitten se - tiuhentaa sen knäppäämisensä ja sitten se suhisee taas ja ravistaa päätään ja silloin ei se kuule niin kuin ennen käytiin metson pelillä niin silloin ei se kuule kun se ravistaa päätään ja suhisee niin silloin saa juosta vaikka ottaisi sen elävänä kiinni jos olisi niin likitse ei se kuule mitään mutta silloin kun se knäppää niin se on niin tarkka että se kuulee jos ihminen noin pidempään hengittääkin kun on likitse niin se kuulee sen silloin juu sitä nyt tehtiin joskunansa semmoistakin keväällä että metson pelillä käytiin ja saatiin metso silloin pelin aikana mutta ei kanoja ammuttu muuta kukkoja vain se olisi tehnyt aika vahinkoa jos olisi kanoja ne kun tekivät poikaset niin olisi vähentänyt niin paljon mutta kun kukon ampui ja niitä oli monta yhdessä teerilaumassa että ne tappelivat kovasti niin siinä oli vaikka tarpeeseen oikein - vähentää niistä että ei ne tapelleet niin paljon sitten kun ne oli vähemmän niitä sitä pääsi hyvin likelle noin kun oli tottuneet metsämies kun oli tottunut juoksemaan sen metsän pelin jälkeen niin silloin aina kun se suhisi niin teki taas pari kolme hyvää pitkää lojausta semmoista askeletta kerkesi sen tekemään mutta - juuri enempää jos oli tottumaton juoksija niin ja pelimies niin ei se kerinnyt sitten kuin pari askeletta ja kolme korkeintaan mutta kun oli oikein tottunut että oli vilpas silloin kun se tiesi sen pelin tahdin niin silloin se oli valmis jo hyppäämään niin se kerkesi neljä ja viisikin askeletta välillä että matka joutui pikemmin likitse ja sitä mentiin sitten vähän niin kuin puun verhossakin että ei nyt juuri niin lakeaa maata menty sitten että ei se nähnyt silloin kun se pelasi ja knäppäili mutta silloin sitten kun se suhisi ja sen pää veivasi kahtialle niin silloin ei se kuullut mitään silloin sai juosta
minkäslainen se urosmetsäs on ja minkälainen naaras
se on musta iso - se on paljon isompi kuin naaras ja se on musta sulka ja naaras on harmaa semmoinen ero niillä on ja
mitenkäs isoja ne on
ne on isoja koko lailla tuommoisia kun painaa isommat viisi ja puoli kiloakin ne on kaikkein suurempia mitä minä olen ampunut mutta siinä neljä ja puoli kiloa niin keväinen poikanen niin painaa sen uros noin kun syksyllä kun metsästys alkaa niin se on silloin neljän ja puolen kilon painoinen se on siinä neljä ja puoli ja viisi kiloa ja sillä viisiin mutta viisi ja puoli niin on niin se on se on suurempia kun minä olen saanut
no sittenhän pyydettiin kuulkaa ennen noilla langoilla ja semmoisilla muilla vehkeillä
en minä - jaa kyllä minä jäniksiä pyydystin joskus semmoisia panin aidan rakoon rautalangan semmoiseen ympyrään ja siihen missä aidassa oli laukku niin minä pistin sen siihen ympäri sitten että se oli laukun ympäri se se se lanka ja sitten kun jänis meni siitä lävestä niin se oli niin että se otti jäniksen jalkoihin ja etupuolella rintaan kiinni niin se veti sen silmukan niin pieneksi sitten että siinä oli semmoinen lenkki päässä että se pääsi luistamaan ja ihan kiinni ja jos se meni kaulaan niin se kuristi se semmottoon että se se oli niin kuin hirttämällä se tappaminen kävi mutta se oli oikein vähän niin surkeaa että ei sitä oikein tahtonut viitsiä tehdä elukalle semmoista vaikka sen pyydysti ja tappoi mutta sen olisi tahtonut tappaa oikein suorastaan että ei kiduttamalla niin hyvin vähän minä lankojen kanssa pyydystin mutta sen verran että minä sen muistan ja tiedän että että olen saanut pari kolmekin jänistä siitä semmoisen kanssa koko minun iässäni että en minä sitä halunnut tehdä ja loukuilla ennen lintuja kun laitettiin puusta loukku loukuksi sanottiin pantiin päällisiin kaksi ja semmoiset seiväsparit vitsoilla kiinni ja se oli siellä seiväsparin välissä kaksi puuta ja siinä oli painoa päällä sitten ja sitten pantiin kahden puolin marjoja sitten semmoiseen kepin nokkaan siihen että kun teeret ja muut linnut menivät likitse niin ne söivät ne marjat ensin toiselta puolelta ja sitten kun toisella puolella oli vielä ja toiselta puolelta loppu niin ne meni lävitse sieltä loukusta siinä oli lastat ja varvat sitten kun se meni sieltä raosta niin se lauetti sen silloin se jäi siihen puiden rakoon kun se meni toisella puolella semmottoon sitä tehtiin paljon niitä laitettiin silloin kun vaikka useampi vuosi yksilläkin loukuilla niin kun ne pysyi ehjänä niin niitä pyydystettiin monella monta vuottakin yhdelläkin loukulla mutta niitä oli loukkuja paljon metsässä semmottoon karjapoluilla niin niitä oli peräisin niitä loukkuja siellä ja täällä sitten että että ei kun meni katsomaan että oli monta loukkua katsottavaa poikaset ne juoksi vain niin sitten huvikseen sitten katsomaan loukkua kun taas sai linnun siellä joskunansa niin eihän siellä nyt joka kerta saanut kerta minä minulla oli - kun isävainaa teki niin oli mennyt semmoinen näätä iso näätä semmoinen niin kuin kettu oli mennyt loukkuun ja oli niin painava sitten se kansipuu että ja painoa päällä että ei se päässyt pois ja kun minä menen likitse niin se tömmelsi ja potki siellä loukun raossa niin kovin että minä katselin kauan aikaa sitä pidemmältä en meinannut uskaltaa mennä katsomaankaan tai sinne likitse mutta menin vain yhtä kaikki sentään kun minä vähän aikaa katselin ja sitten se - oli niin paikallaan sitten kun se huomasi minun että ei se yhtään liikauttanutkaan itseään se oli niin - niin paikallaan niin kuin kuolleet ainakin on minä ajattelin nyt se kuoli mutta en en hellittänyt sitä sieltä pois sentään sen päällä että minun arvioni mukaan minä ajattelin jos siinä on vielä henki minä astuin sen loukun kannen päällä sitten ja painoin siitä niin siinä vasta potkiminen sillä alkoi se tömmelsi niin jumalattomasti sitten että oikein minä pelkäsin ja kun minä sain sitten semmoisen puunkapulan kouraani minä hakkasin sitä päähän että minä sain sen kuoliaaksi ja se oli niin suuri kuin tavallinen kettu ja ketuksi minä sitä luulinkin ja toin kotiin ja ja isäkin luuli sen ketuksi mutta kun tuli reppuryssä meillä sitten semmoisen kangaskauppias venäläinen niin se sanoi että ai poika on saanut korpinäädän sanoi kun se näki sen nahan sitten kuivaamassa kun se nyljettiin ja nahka otettiin niin sanoi poika on saanut korpinäädän se sanoi sen se tunsi että ei se ollutkaan kettu se oli näätä ja sitten minä - vaihdoin sen ryssän kanssa sitten sitä nahkaa ja tuommoista villapaitaa minä sain siltä villapaidan joku pumpulipaita se vissiin oli ja minä annoin sen nahan sille ja sain sen pumpulipaidan siitä nahasta sitten juu
no kyllä kettuja pyydettiin
jaa ne oli eri miehet kun pyydysti niitä saksilla ja myrkyllä ja semmoisilla myrkyllä pyydettiin paljon kettuja silloin kun myrkkypaloja laskettiin pitkin tuonne peltoihin mutta ja lantakasojen vissiin ja semmoisia niin kun ketut rupesi kulkemaan siellä ei se sitä palaa se oli niin paljon tarkka kettukin että ei se ensimmäisellä kerralla siihen koskenut mutta kun sitten se kulki useamman kerran kun se oli hänestä niin vaaraton että ei siinä ollut mitään pelkoa eikä vaaraa ja lopulta se nappasi sen suuhunsa ja lähti silloin kettu jäi sitten ei se pitkää matkaa mennyt kun se sen palan sen myrkkypalan otti suuhunsa jos oli oikein vahvaa myrkkyä niin se jäi paikalle jos se puraisi siihen hampaillaan mutta en minä ollut mutta minä kuulin silloin oli paljon semmoisia miehiä kun pyydysti talvikauden kettuja ja sitten tuollaisten lankojen kanssa tai semmoisten niin ne vetivät semmoisia lankoja missä jos kettu oli johonkin maata mennyt johonkin mäkeen tai pesään niin siihen pani rautalanka ympäri sen paikkakunnan vähän matka semmoinen että siihen tuli iso läänikin jo kun oli tarvitsi olla pitkä lanka kierrettiin se ympäri siihen niin kettu ei mennyt ylitse sen langan eikä alitsekaan kun se kun se tuli siihen semmoinen semmoinen aita hänelle sitten äkkiä eteen niin se seisahti siihen ja sitten yhdessä paikkaa oli pyssymies vahdissa siellä sitten se oli niin kuin joku portti olisi ollut sitten toisessa päässä kun oli vähän aukkoa siellä että ei se ollut juuri yhteen vedetty se lanka päät niin siellä oli pyssymies sitten piilossa taas ja vahdissa niin se kettu tuli sieltä ja piti - päästä sieltä ulos niin silloin pyssymies sai sen siinä ammutuksi se oli mukavaa kun ei se mennyt rautalangasta ylitse että minä kuulin ja näin tässä oli paikkakunnalla semmoinen mies kun ampui sillä viisiin monta kettua se on saman ikäinen mies kuin minäkin tuolla Selin kylässä semmoinen Ekman Kalle kun kun oli semmoinen taas kun pyydysti niitä ja yhden kerran niin kun sillä oli myrkkypaloja ja ja minä olin tuolla Selin kaupassa kävin sitten kun minä olin poikanen semmoinen niin minä juoksin aina kauppaan kun äiti pani minun taas jotakin tavaraa ostamaan niin kun minä tulin sieltä niin siinä oli kettu kuollut keskellä tietä se oli syönyt palan sen myrkkypalan siellä jossakin missähän se oli laitettu ja se oli tullut ja se oli jäänyt siihen tiellä ja oikein iso - vanha kettu no siinä oli sitten ne kun se oli kuollut niin minä raahasin sen kotiin ja sitten se nyljettiin ja otettiin nahka siitä taas ja oli talvella sitten niin hyvään aikaan niin siitä siitä minä sain muistaakseni niin kaksikymmentä markkaa siitä nahasta sitten kun se oli silloin raha arvossaan siihen aikaan ketun nahka kelpasi ja se oli hyvä punaketun nahkakin niin kuin ei se nyt kelpaa mitään muuta kuin tapporahaa siitä maksetaan parituhatta markkaa nyt annetaan tapporahaa
eikös se kettu ole vähän semmoinen viekas eläin
kyllä se on niin niin viekas juu että kuka vain sen konstit tietää ja näkee niin se on hyvinkin konstikas kerta niin minulla oli yksipiippuinen pyssy ja se oli - hyvä käymään hirven kuulan kanssa ja minä näin ketun yhtenä pyhäaamuna pellolla kun se juoksenteli siellä ja se haki sieltä jotakin syömistä ja jos se löysi sieltä jonkun hiiren tai minkä se kun se meni pellon ojaan noin ja oli siellä häntä pystyssä ja minä otin sen pyssyn pistin hirven kuulan sinne sisälle ja menin ja se se sattui siihen ketun etulapaan ja meni -- etujalka toinen poikki mutta se lähti menemään sitten minä lähdin juoksemaan sieltä ottamaan sitä sitten ja minulla oli se hyvä jäniskoira silloin ja kun se lähtikin menemään eikä minä saanutkaan sitä kiinni se pääsi metsään ja koira lähti sitä ajamaan takaa ja se meni vähän matkaa mutta se meni yhteen ison kiven alla piiloon kun ei se jaksanutkaan mennä kolmen jalan kanssa sitten niin koiran edestä niin se meni piiloon sinne sinne sinne kiven alla ja sieltä minä sain sen ketun sitten ja se oli ja iso kettu kovasti koira haukkui kiven vieressä siellä sitten että minä osasin mennä perässä ei se mennyt nyt niin järin pitkälti että kyllä mar se noin puolen kilometriä matkaa meni kun sillä oli aikaa ensin päästä vauhtiin ennen kun koira pääsi jäljille oikein ja sitten kun koiran edellä meni sitten jonkun aikaa ja tuli semmoinen paikka että se pääsi piiloon sitten
no vieläkös sitä muuta pyydettiin kuin niitä mistä nyt on puhuttu Susista puhuttiin jo viime kerralla
juu ei puhuttu niin puhuttiin eikä täällä susia ole minun aikanani ollut vaikka nyt kehuvat että Vihdissäkin on susia nähneet tuolla Karkkilan puolessa että ne on siellä - lampaita repineet kovasti juu ei tässä muista niin
kun oli tuosta kalastuksesta puhetta niin jäi vielä kysymättä että pyydettiinkö sitä kalaa noin noin että olisi lyöty jollakin semmoisella
ei - semmoisen haastarin kanssa juuri se oli yökalastus taas semmoinen mutta en minä ollut siinä semmoisessa kyllä sitä tehtiin että tekivät semmoiset jotka oli tottuneet minua - minua vanhemmat taas sitten jo niin semmoiset ja aikamiehetkin oli valkea paatin päässä ja ja ja soudettiin hiljakseen pitkin rantoja noin järven rannassa hyvin ja hauet kun makailivat siellä rannassa niin se valkea näytti sitten kun oli valkoinen vesi ja santapohja niin se se valkea näytti sitten missä hauki oli sitten lyötiin semmoisella haastarin -- no katsokaas kuinka minä noin olen ruokoton semmoisen - semmoisen kepin päässä oli nyt niin kuin ongen koukkuja semmoisia piikkejä että oli semmoinen semmoinen oas nokassa oikein että kun sen kanssa löi ja hauenkin - päällä ja selkää niin se ei päässyt siitä pois millään ei se piikki hellinnyt sitä täytyi vetää kovasti sitten ennen kuin se heltisikään kun se oli semmoiset okaat siinä piikkien nokassa kyllä minä kuulin sitä että semmoista tekivät paljon isoja haukia kun ne makaili rannoissa niin niitä hakivat sillä viisiin sitä sanottiin yökalastukseksi semmoista pimeän päin niin sen että näki mutta ei niitä päivällä niin nähnytkään kun ei valo ei valo valaise päivällä eikä niitä päivänvalolla ei ne oli taas liikkeellä jo silloin hauet ja kalat että ei ne - ollut makauksella mutta hauet makaa yöllä vissiin ja kalat taitaa kaikkikin olla rauhallisia mutta aikaisin ne on ylhäällä ylös nousee kun minäkin olen aina siinä ollut kolmen neljän aikaan ongella menin niin silloin ne otti onkeen jo oikein hyvin

no kun tässä on puhuttu puhuttu jo tämä kalastuksen ja - metsästyksen asia niin
oravien ampumisesta ei puhuttu vielä mitään niitä minä ammuin ja paljon kun minulla oli semmoinen pystykorva koira semmoinen lappalainen ja se oli hyvä - oravia hakemaan ja niitä sai sitten mutta niitä ei kannattanut ampua ennen kuin talvella silloin kun sen turkki oli harmaa se muuttaa värinsä ja se on silloin sitten hyvä turkin nahaksi noin niin kuin turkkeja tehtiin ennen niin ja tehdään vissiin vieläkin kyllähän niitä vieläkin on turkkeja paljon kun on oravan nahoista ja kaikkien elävien nahoista minkkien ja kettujen niin minä ammuskelin niitä oravia että minulla oli tusinakaupalla oikein kun isä meni markkinoillekin tuonne Hämeenlinnan markkinoille niin se vei sinne oikein ison nipun niitä ja se sai siellä hyvää hintaa niistä semmottoon kun oli hyvin harmaa jo ja hyvään aikaan ammuttuja ja se koira oli niin mahdottoman hyvä ajamaan kun vain lähti pyssyn kanssa metsään niin kyllä se meni niin että ja haki pian oravan eikä se paljon muuta hakenutkaan mutta oravia ja sitten se tappeli sen kanssa kovasti kun se löysi
mitenkäs se kuulkaa tuommoinen koira niin opetetaan tuohon
ne on semmoisia koiria ett' täytyy olla että niillä on oikein semmoinen luonne itsellä ei se kaikki koirat ei ne opikaan siihen toiset kun on semmoista ajokoirarotua niin siitä aina sitten koetetaan ottaa penikka ja pitää sitä kasvattaa siitä metsäkoira ja sitten jos niitä nyt on huonompikin koira niin kyllä sen voi opettaa niin kuin lintujakin kerta minä menin menin metsään pikimmältään vain se oli niin että en minä kauaa kerinnyt olemaan se oli yksi ilta ja myöhään ja tuli pimeä jo niin minä menin metsään ja semmoinen pentukoira niin se oli vielä niin että ei se mitään ajanut juuri mutta se tuli minun kanssani metsään minä löysin metsoparven ne oli syömässä vielä maassa ja se ne lähti lentämään ja lensivät juuri likitse minua niin yhden semmoisen väärän koivun päällä kun oli koivu kallistunut että oli latva maassa ja tyvi ja se oli keskeltä semmoisessa kaaressa ne lensi sen - koivun kaaren päällä siihen ja koira se huomasi että mihin ne lensi se hyppäsi sinne alla ja rupesi haukkumaan niitä metsoja siellä no minä olin niin hyvällä hollilla ampumahollilla sitten siinä et minä ammuin ja yksi tuli sieltä alas ja se putosi juu koiran viereen ja koira huusi ja tuli minun tyköni niin kovin se luuli että se tulee hänen päälleen mutta minä en minä yllytin sitä sitten vain mentiin yhdessä koiran kanssa ja sitä yllytin sinne ja minä annoin sen repiä sitä metsoa sitten siinä maassa kun se oli kuolleena niin annoin sen sitä taklata oikein siinä niin se se rupesi hakemaan pian ja oppimaan kun se sai semmoista oppia se oli pahana sitten kun se pelätti ensin hänen ja sitten hän sai sitä repiä sillä viisiin niin siitä tuli hyvä koira pian ajamaan lintuja ja hakemaan
no onko täällä noita metsäsikoja
juu minä olen ampunut niitä useampia keväisiltänsä se että minä nyt suven päällä enää niitä ole mutta keväällä kohta kun maa lumi sulaa niin ne on liikkeellä ja kulkevat minä - koiran edestä koira nekin haki kyllä minä niitä olen ampunut ja niistä tehtiin vielä semmoisia - selkäreppujakin niistä nahoista niitä oli vielä ja minä myin niitä aina en minä itselläni tehnyt semmoista reppua mutta kyllä minä niitä ammuin
minkälaisia eläviä ne on
ne on niin kuin tuommoinen ne on nyt melkein niin kuin semmoinen vähäinen parin kolmen kuukauden vanha sikaporsas mutta siinä on semmoinen harjas niin kuin siassakin melkein juu samanlainen harjakset ja se karva ja se on pää semmoinen vähän erisorttisempi semmoinen lyhkäinen kippuranokkainen ja kirjava sen pää siinä on mustaa ja se on vaalea muuten semmoinen hyvin vaalean ruskea se se metsäsika ja mutta se pää on kirjava kerta kun minä menin metsään linnustamaan ja se oli yksi pyhäaamu ja ja sitten minä löysin pyyparven ja koira hakee - sitä metsäsikaa se sai jäljet eteensä ja se menee sen perässä sitten minä ajattelin että se ajaa jänistä mutta se ajoikin metsäsikaa ja se sai sen menemään pesäänsä sitten metsäsialla oli pesä siellä mäessä ja kallioiden kolossa ja se meni sinne no koiran perässä meni sinne viereen ja mutta ei koira mennyt pesään uskaltanut mennä sen perässä sinne ja se on - vihainen koiralle se repii koirankin kyllä hyvin oikein se puree niin mahdottoman vihaisesti sillä on - pahat hampaat ja niin minä sain yhden pyyn ammuttua sitten niin pyyt lähti pidemmältä lentämään niin sitten minä menin katsomaan sitä koiraa mikä sillä siellä on kun se seisahti paikallaan minä ajattelin että jänis meni johonkin piiloon ja menen sinne no en minä tiennyt mikä siellä pesässä oli sitten ja mutta koira haukkuu vain mutta minä viettelin koiran sitten kun minä arvasin että ei se jänis ole ainakaan kun se siellä sitten kun se oli jo mennyt niin syvälle pesään niin minä viettelin koiran pois ja lähdin noin sivulle päin vähän matkaa siitä silloin metsäsika tuli sieltä pesästä ulos ja kurkisteli mihin se koira mahtoi mennä se katselee siinä ja minä ampua pamautin siinä sitä samalla päähän sitten kun se katseli minua niin niin se meni pesään niin että humisi takaisin mutta koira meni perässä sitten ja sinne pesään ja toi sen sieltä ulos koira tulee takapuoli edellä sieltä ja vetää sitä perässään siellä ja on pahana ja sai sen ulos ja sitten kun minä jo rupesin näkemään sitä niin minä autoin koiraa ja vedin sitä yhdessä koiran kanssa ja koira repi sitä ja oli vihainen sen kanssa kauan vaikka ei siinä ollut enää henkeäkään
onko siinä pitkä karva
ei siinä on semmoinen niin kuin sian karva semmoinen lyhkäinen vain kyllä se noin kolmen tuuman mittainen ainakin on se karva ja se on semmoinen kova karva niin kuin harjakset on ainakin siassakin kyllä niitä oli tässä yhteen aikaan paljon mutta nyt kun en minä ole enää eikä ole minulla ollut koiraa semmoista metsäkoiraa enkä ole enää kulkenut niin en minä tiedä kyllä kai niitä vieläkin on täällä
no entä noita saukkoja
niitä on minä ole saanut kuin yhtä minä ajoin takaa mutta en minä sitäkään saanut se pääsi se oli keväällä niin aikaisin että oli ojat jäässä ja sitten se oli yhdessä - lähteessä ollut - yöllä ja metsälähteessä semmoisessa isossa - suolähteessä ja se oli sieltä - sammakoita ja koppeja ja semmoisia hakenut syödäkseen ja se oli nyt hiljattain kulkenut ja minä lähdin sitä jäljittämään sitten ei ollut koiraa minulla silloin niin lähdin jäljittämään sitä pyssy selässä sitten perään ja minä saavutinkin sen sen sitten että minä näinkin sen jo kaukaa mutta tuli semmoinen mäestä vieru mäki alaspäiten sitten niin se löi itsensä kyljellään ja se meni hankea pitkin lunta pitkin se meni siinä niin kuin suksilla vain se meni luistamalla kun se se löi -- ai ai kun en minä nyt muista tuota
no antaa olla
se löi jaloillaan tommottoon noin sivulle päiten kun se oli kyljellään ja se meni niin pirusti ja pääsi semmoiseen ojaan sitten tästä ei ole pitkälläkään se oja siinä oli iso pajupensas keskellä ojaa ja siinä oli sulaa siellä pajupensaan keskellä oli läpi ja se pääsi siinä jään alla ja se meni menojaan minä en nähnyt sen pidemmälle
niin mikä eläin se oli
saukko se oli saukko että kyllä minä niitä kaikkia olen vähän aina saanut ja tappanut kun on semmoinen - halu ollut että on mielisti metsään mennyt kun sieltä jotakin aina sai
no onko noita majavia täällä
ei minä ole nähnyt niitä siipioravia ja ja - tuommoisia tavallisia muita oravia niitä on ollut
no entä käärmeitä
käärmeitä täällä on - paljonkin näkee täällä on semmoisia paikkakuntia keväällä tuommoisia - vieruja mäen syrjiä missä ne nousevat jostakin ylös ja siinä niitä tulee lämmittelemään että - välillä kymmenkunta yhdessä rossissa siinä mutta niitä on vähän semmoisia paikkoja mutta keväällä sitten kun tulee lämmin niin ne tulee tuommottoon mäkimaista niin alankomaihin paljon kyllä niitä täällä nähdään tänä vuonnakin jo on tappaneet tuossa heinäpellolla montakin nuo naapurin miehet
miten se käärme oikein liikkuu
no se menee loirottamalla se menee kiertelee itseään tuolla viisiin noin ja se menee semmottoon loiraamalla että ei se muuten pääse menemään muuta kun se mutkistaa itsensä niin monen mutkaiseksi ja sillä viisiin se pääsee menemään ja se menee oikein koko kovaakin mutta sannassa se ei pääse juu paljon jos se tulee tiellä niin minä olen nähnyt kun on käärmeitä noin kun on auton kanssa ajaneet ylitse nyttenkin niin se on mennyt liiskaksi ihan siinä raitiossa niin ne jäävät siihen sitten kun ei ne pääse siitä tieltä sannassa kyllä ne yrittää mennä ja aikaa myöden vissiin menevätkin mutta ei ne pääse siitä kun hyvin hiljaa ja huonostaan se meno käy mutta ruohomaassa niin se menee vinhaakin
mahtaakohan se käärme noin kiirikkana mennä
no ne sanoo mutta en minä ole nähnyt kyllä vanhemmat miehet silloin jo minun isänikin sanoi että kun se löi itsensä semmoiseen kiirikkaan semmoiseen renkaaseen niin se meni niin kuin kiirikan olisi heittänyt melkein ei nyt niin kovaa kuin kiirikka mutta että se pääsee menemään sitten kovaa missä ei ole että on sileää maakuntaa että ei ole risukasoja ja semmoisia kyllä se sillä lailla ja kulkee
mahtoiko ne käärmeet pistää noita lehmiä tuolla laitumella tai
kyllä nokkaan ne pistää ei ne muualle juuri mutta kun lehmä kun menee ja nuuskii sitä niin se lyö nokkaan ja on turpunut niin että on täytynyt oikein lääkäri hakea eläinlääkäri sitä - avustamaan

- millähän lailla tuommoista käärmeen puremaa muuten vanhat ihmiset mahtoi parantaa
en minä tiedä sanoa minun äiti äitivainaan veli niin se oli semmoinen mies että se paransi käärmeen puremaa ja sitten jo kun noin käärme oli purrut ja sitten se pahentui hyvin se ja pian se haava pahenikin ja kun mentiin hakemaan sitä äijää parantamaan niin ei se äijä pitänyt mitään kiirettäkään sitten kun se sai kuulla vain kun että - sitä ja sitä oli käärme purrut ei se pitänyt kiirettä sanoi ei tässä mitään kiirettä ole kyllähän tässä keritään hiljaakin menemään ja niin kuin se äijä sai tiedon niin se haava rupesi paranemaan heti että ei se tarvinnut vielä olla sitä nähnytkään mutta kyllähän se sitten kun se tykö tuli niin se otti maasta kolme semmoista - pientä turvetta veitsen kanssa kiersi irti maasta ja se pyyhki sitä kolme kertaa jokaisen joka turpeen kanssa sitä sitä haavaa mihin se käärme oli purrut ja luki semmoisen luntteriluvun mutta minä en sitä muista kyllä se minullakin opetti sitä mutta minä en muista se on niin kauan ja enkä ole sitten joutunutkaan semmoiseen niin se se se luki semmoisen luntteriluvun siinä vielä ja sitten se vei ne maan kappaleet millä se pyyhki sitä haavaa niin se vei niin että ei mikään vain - sitä päässyt noin häiritsemään että sai mädäntyä ja olla rauhassa sitten siellä sitten ei se mitään vaikuttanut jos sitä meni joku ja ronasi ne palat mutta kun se peitti ne maahan tai johonkin kätki niin ettei ne tullut käsiteltäväksi niin se pian se parani tässä oli naapurin poika tuossa kun käärme oli purrut sitä johonkin reiteen tai jalkaan ja se tuli niin pahaksi että sen se rupesi oikein niin kuin sanotaan munat kun miehellä on niin nekin turposi niin että ne oli oikein niin että ne kiilsivät sanoivat en minä nähnyt sitä mutta sanoivat että se sillä viisiin oli ja ja sitten kun se äijät sai kuulla sen jo kotonaan että siellä oli käärme sitä purrut niin sanoi että se särky lakkasi ja kun se tuli ja paranteli sen sillä viisiin ja luki ne luntteriluvut ja turpeet pyyhki siinä niin se rupesi - parantumaan hyvin pian että siinä oli tosi kysymyksessä silloin niin että se oli totta että sitä että niitä oli semmoisia ihmisiä jotka sen käärmeen pureman myrkyn pois sai kyllähän lääkärit ottavat ja lääkkeiden kanssa ja kun on lukeneet paljon mutta ne oli semmoisia ennen ihmiset kun ei ollut mitään koulua siihen käyneet eikä saaneet mitään oppia ne oli vain kuulleet toinen toiseltaan